بصراحة، فقدان المفاتيح يمكن يكون أقل إزعاج من فقدان الموبايل. المفاتيح ممكن نبدلها أو نطلب نسخة جديدة، لكن الموبايل يحتوي على معلومات شخصية، صور، ورسائل مهمة، وفقدانه يعني فقدان كل هالأشياء. كل واحد فيهم له مشاكله، لكن فقدان الموبايل يمكن يكون أصعب.